شوف، إني أميل إني أفجد مفاتيحي، لأنه فجدان الهاتف يعني فجدان كل المعلومات والاتصالات، أجدر أتعامل مع غياب المفاتيح وأشوف طرج ثانية للدخول للبيت، لكن الهاتف هو اللي يربطني بالعالم وبدونه أحس إني معزول، فالافضل عندي هو فجدان المفاتيح ولا إني أفجد الهاتف.